Ny famelan-keloka zany raha am'fiaignana ake zany mba hoe tsy isian'ny rahoraho zany de mba mahatsara fihavagnana koa ohatra zany nisy ôlo zany nagnano ratsy taminakahy de avelako ny helokinazy mba tsy miahiahy izy aminakahy de mba ahafahanay miavagna tsara zany.